In questi tempi treuvo interessanti a coxiña coreaña, quella marocchiña e quella maleixe. No sò ancon quali tecniche loiatri usan pe coxinâ o riso frito, o pollo, o couscous co-e bæ o kimchi co-o pòrco e me saieiva cao savei quali ingredienti fan uso.